نحب امتلاك طاهٍ شخصي، خاطر الطهي اليومي يأخذ وقت كبير والطاهي الشخصي يعطيني راحة كبيرة في تحضير وجبات صحية ولذيذة على مدار اليوم، أقدر اطلب أكلات متنوعة ومميزة حسب ذوقي، ومش لازم نضيع وقت في المطبخ، أما السائق الشخص رغم إنه مريح إلا أنني نقدر نسوق بنفسي أو نستخدم وسائل نقل أخرى لو احتجت.